Ayi wye ayi wye kwo zhni bwugba bwui bwui nyanu ntei ngyi wye im ho ta ɓwa bwugba bwui ɓwuim n nya hoi che pma ha zhni hota myi n zhnim, pwuwa ma hota myin zhinm, <hesitation> znazna ma hota myi n znam <hesitation> kwo ho ha lo nana hagye gyi wye nu shi osaye kwo shi kwo zhni gyi wye sanu to gyi wye kwo zhni kwa shna zado, gyi wye kwo zhni kwa mwaza, gyi wye okwonu zhni begye n hoɓei n gyi wye hoɓa gye be gye kwo ɓe daho, n ho ɓei ngyiwyei ho ɓa gye <hesitation> obye kwoi mwaho pata Kwo za woto ɓo zhni bye n hoi hagye wo la zhni bye n hoi nge a a a owo zakwoi n lololo owo zanu guyi ya to amma n hoto ngyi wyei nijikado ye wa be haba azhni agaya n haba to gyi wye kwo zhni nya manainu nyii nmi nyi wyei wyei kwo zhni gyiwye kwo zhni nya manai nu <hesitation> nkwo ɓo ɓo manai gyi wye kwo zhni bwugba fwunu <hesitation> nya nu nmikpeye n gyiwye zokwo. Amma gyi wye zokwo kwo zni kwa zhni <hesitation> haye na zai, gyiwye zokwo kwoba zhni ohaza ɓa toho nɓa to ɓei to hon ɓa to ho. Kai gyi wye fwa gyiwye dagbma